komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af skjátíma og möguleikum á að fylgjast betur með honum segjum frá sem fundust í Tyrklandi og fræðumst um aðventu í

ég heiti og nú verða sagðar

á vegum Borgarbókasafnsins tíu ára afmæli í Borgarbókasafninu í Kringlunni er búið að setja upp sérstaka sýningu um starf

Ólöf Sverrisdóttir hefur stjórnað bílnum lengst og sagt krökkum sögur við fórum á bókasafnið og spjölluðum við hana einu sinni var norn sem átti heima í skóginum í Rússlandi sko hann byrjaði tvö þúsund og átta þá var hann sem sagt vígður fyrir utan Tjarnarborg

þetta fór af stað út af því það var kona sem fór til útlanda á svona þar sem hún frétti af því að það væri svona gámur í Danmörku sem væri lagt

og vera með sögustund og og gera og gera svona lítinn og nettan bíl sem svona tólf börn gætu komið upp í og segja þeim sögur meeeh ég er Hrólfur hrútur einn hrútur sem talar nú oft við börnin er hann krummi hennar sólu hann talar nú

stundum við börnin þannig það er ýmislegt sem sem gerist þarna og stjörnurnar í himninum þær eru nú

og nú var hún eins og hver önnur

hvetjandi hvetjandi fyrir börn svona að

eins og maður segir sko vegna þess að þegar fólk heyrir mikið af sögum þá langar það líka að lesa sögur og skrifa margir kannast við það að verja miklum tíma í símanum en með nýlegri uppfærslu getur fólk fylgst betur með skjátíma sínum sumir átta sig ekki á því hvað þeir eru lengi fyrir framan skjáinn á hverjum degi en með uppfærslunni er hægt að fylgjast náið með því til er viðmið fyrir börn sem eru fimm ára og yngri samkvæmt því eiga börn yngri en átján mánaða ekki að vera mikið fyrir framan

ég held að það sé

við séum meðvituð áttum okkur á því er ég sátt við það að eyða svona miklum tíma eins og síminn minn gefi mér upp á þessi forrit skjái heldur eigum við að taka þessari áskorun og

finna hvernig við lifum með því á sem

ævaforn gröf fannst nýlega í Tyrklandi en hún er líklega hluti af stærri grafreit grafreitur er staður þar sem fólk er lagt til hvílu þegar það deyr gröfin í Tyrklandi er merkileg því í henni eru múmíur sem eru um tvö þúsund og þrjú hundruð

ára gamlar í gröfinni er sem skreytt er litlum

og það þurfti krana til þess að ná því af fornleifafræðingar skoðuðu kistuna og það sem var í henni það er líklega hægt að komast að því hver var grafinn þarna með því að rýna í áletrun sem fannst á kistunni fornleifafræðingarnir segja að gröfin gefi betri mynd af því hvernig lífið var á fornöld næsta sunnudag er fyrsti sunnudagur í aðventu og nú ætlum við aðeins að fræðast um hvað það þýðir aðventa er annað heiti á jólaföstu og einu sinni var algengara að fólk hér á landi notaði það orð orðið aðventa hefur verið notað alveg frá því á fjórtándu öld það er tökuorð úr latínu sem þýðir koman eða

sem kemur það mætti því segja að aðventa sé undirbúningurinn fyrir jólin hún byrjar fjórða sunnudag fyrir jóladag og stendur þess vegna í um fjórar vikur á rætur sínar að rekja til kaþólskrar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

hún var þó ekki algeng hér á landi en það er hugsanlega sami Andrés og sungið er um í

jólasveinar einn og átta fimm kílómetra löng keðja var mynduð á Kýpur þegar bækur voru fluttar úr gamla

á eyjunni í glænýja

fyrsta bókin fór af stað um þrjúleytið í gær og var komin á áfangastað um tveimur tímum síðar